Kallu ma tiiä viil veidemb ku tsirkõ, ma ütle. Kalaq ommaq väega rassõq as'aq, midä miilde jättäq, selle et naid sa jo ei näeq egäpäävätselt. Sa jo ei panõq umma pääd vii alla egä päiv, et kaiaq kallu.